Junaj re' la xi'l ja'ar wula laa la sinik la kukarach la ch'oj je'tii la ch'oj nwa'a oorisik' k'uxb'al si wul pan paat ja'ar risik' rik'ux onteera la qa'sa b'eh ke' ki' o cualquier qa'sa taqee' ke wula pan qapaat ja'ar rik'ux sa tziyaq ja'ar wula la xi'l ke rib'ich na y je'laa t'aliim hoj ke chaq'ab' cha ja'ar wula la laa kukarach ke ja'ar nkamana ja'ar je' laa je'tii ja'ar la sinik nkamana ki kib'an kipaat o kik'amam ka kik'uxb'al reh la resto